أني واجد أحب الأكل فأكيد أبي ليي يكون طباخ أ- يطبخ لي كل الأشياء اللي خاطري فيها آكلها. امم تقريباً يعني امي هي الطباخ الشخصي مالي، لكن مسكينة يعني هي كبرت، فبيكون حلو لو عندي طباخ يطبخ ليي ريوق وغدا وعشا. الله جعت الحين بس أفكر في هذا.